Ohatrany vingimbingitra lahy anao ty, ino lahy nahazo anao io? Ino ma lahy mahaviambiagna anao io? An, ao sara ma anao ty a? Milamina sara raho fa na mafana aza i masoandro de milamina foana io avekeo fa de aza vingimbingitry aminà raha sisy dikany karan'io ra.